أنا أظن إن الأطفال الحين سعداء بسبب التكنولوجيا من حولهم لكن هم ما يدرون ان الموضوع ده بالتحديد هو اللي بيسبب لهم تدمير في شخصيتهم بخلاف <hesitation> الأشخاص من خمسين سنة نلاحظ ان كان علاقتهم مع بعض أكثر وأقوى فبالتالي الإنتماء بالنسبة له- لهم كان أقوى بكثير عن الحين